<noise> Ty hosodoko, famoaha ty raha anaty say ao <noise> ho lasa tena hita maso. <noise> Ty hira, <noise> magnafaky ty maharary sy ny raha mahafale anatitegna agny. <noise> Ty tonokalo, igny mampilamy igny, magnatsy, mapitombo fahalala. <noise>